An karazagna fitaovagna le haiky heli-kafe, sadrôko, vera, tavoahangy, vilagny, sotrobe, sopiera, kohera, thermos, kiso, famaky, helitry, lotsero, zerikagna, fandriagna, hondagna, darà, armoira, famiran-tongotro. <noise>